Ny fomba fiasan'ny interiptera ndreky é izy ko fa izy zegny miaigna amign'ny fil anatigny izy koa tampahigny fil igny de tsy mirehitra izy tsy mandeha fa izy koa fa apetaka amign'izay igny fil igny tegna mirehitry izy zay é zagny fogna.